Epee, na sikukuu, maana hii sasa Mungu kanijalia fijia wanagu, wachukuu, wethukuu. Ukasaizi kuwa wasoma sekondalii huku mwekeo veo chakae watugua. Hivi sasa nna mwanetu anaendesha magari makubwa nchi ya Zambia. Huko nkate wasimu anitumia hela basi nimeisha matana hayoo, nkapa shingi zangu eflu ishini saasini nagoa mahitaji nada basi nona raha maisha matana kabisa kwa sisi wazee ambao tangoja techingwaa. Ntawachukuu wana, nawashukuru namajirani, nikakosa santuru majirani waneka iziki nada wamshukuru mungu. Sasa maisha yangu ni hayo.